сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық тоғызыншы эпизод
бүгін біз жымию туралы сөйлесеміз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
келесі эпизодымызға қош келдіңіздер
мені тыңдап жүргендеріңізге және де жаңа эпизодты қорықпай ашқандарыңызға үлкен үлкен рахмет
бүгін біз жымию туралы сөйлесеміз
және сіздерге ең алғашқы сұрағым да бар
неліктен мона лиза картинасы өте атақты болып кетті деп ойлайсыз
оның себебі бар ма
мен өнертанушы адам емеспін
сондықтан сіздерге мона лиза картинасының сұлулығы жайлы миллиондаған сөздер айта алмаймын
алайда оның себебінің бірі ретінде мона лизаның бетіндегі әдемі жымиысын да айтады
себебі оның сол бір жымиысы ерекше және де ойға түрлі миға түрлі ойлар салады
біздің өмірімізде түрлі қуанышты оқиғалар немесе жай ғана бір қуанатын жағдай болған кезде біз жымиямыз
яғни сол оқиға орын алған кезде біздің миымызға сигнал барады және де ол сигнал қайтадан біздің бетіміздің бұлшықеттеріне келіп бізді
және де ең қызығы сол біз жымиған кезімізде і біздің жаңағы жымиғанымыздан миымызға қайтадан кері сигнал барады да біз одан сайын бақытты бола түседі екенбіз
сол арқылы сигналдар кері ары бері алмасып отырады да біздің ааа бақытты болу процессіміз ұзағырақ бола түседі
көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша тіпті жымию ол шоколад сияқты қатты тәуелділікті арттыратын және бізді қуантатын факторлардың бірінен де артық қуаныш пен бақыт алып келеді екен
тіпті соңғы бір зерттеулердің айтуы бойынша жай ғана жымию ол тіпті он алты мың паунд ақшадан қараған кезде көбірек бақыт та сыйлауы мүмкін екен
енді ол әрбір адамның өзіне байланысты
алайда жай ғана жымию бетіміздегі тегін болатын заттың өзі миямызға және де өзіміздің өміріміз бен денсаулығымызға үлкен әсерін тигізеді
тіпті бір ғалымдар ааа жаңағы мысалға мектеп бітірген кезде немесе университет бітірген кезде ііі фотоға түседі және де онда иер бук жасалынады иә
яғни түрлі коллаждармен әркімнің өз үйінде бар шығар
сол кездегі сол суреттерді талдаған
яғни кімнің жымиысы ең үлкен және де кімнің жымиысы и і азырақ деген сияқты
сол зерттеулер бойынша көбінесе өмірлерінде ең көп жымиысы үлкен адамдар өмірде көбірек жетістікке жеткен
және тағы бір бейсбол командасының дәл сондай иербугын яғни ііі мектептен қалған не деп коллаж ба білмеймін сондай суретін тексерген кезде сол адамдардың жеті жылға артық өмір сүрген дегенін анықтаған екен
әрине бұл жерден сіздерге айта кететінім бұл өмірде бізде тек жымию ғана бар емес басқа да факторлар әсер етеді
бұл жерде біздің еске алатын нәрсеміз ол жымию мен ұзағырақ өмір сүру жымию мен бақытты болудың арасында себеп салдарлық байланыс емес корреляция бар
яғни көбірек жымиған адам көбірек бақытты болған көбірек өмір сүрген деген сияқты
демек арасында белгілі бір байланыс бар оның толықтай себепшісі болмаса да
біз жымию арқылы және жан жағымызға жақсы атмосфера басқа адамдарға да жақсы көңіл күй сыйлаймыз
сондықтан болар балалардың жанында жүрген кезде адамдар көбірек күледі көбірек жымияды
себебі орташа алған кезде кішкентай балалар күніне төрт жүз рет жымияды екен
ал салыстыра кететін болсақ бақытты үлкен адамдар ересек адамдар күніне шамамен қырық елу рет ал орташа адамдар шамамен жиырма рет жымияды
әрине бұл жерде табиғи сұрақ туады
егер де менің өмірімде қуанышты немесе ерекше жағдай болмаса онда мен неге жымиямын деген
иә шынымен де жымиюдың екі түрі болады
біреуі табиғи және екіншісі күшпен келетін жымию
яғни біз өз өзімізді күштеп қинап жымиямыз
екі жымию ол біздің миымыздың екі түрлі бөлігінен келеді екен
яғни екеуінің табиғаты да неліктен пайда болатындығы да әртүрлі
алайда көптеген ғалымдардың зерттеуі бойынша қайсысын алсаңыз да табиға жымию болсын және де өзіңізді күштеп қинаған жымию болсын екеуінен де бірдей пайда келеді
сол арқылы біздің миымыз өзіне жақсы энергия алып стрессті азайтып денемізде жақсы энергия пайда бола бастайды
яғни осы жерде бізде жаңа ереже пайда болуы мүмкін
яғни жымиюды үйрену жымиюды өмірдің бір стиліне айналдыру және де басқаларға жақсы ой энергия тарату
әрине егер де сіз күнделікті өміріңізде көп жымимай жүрсеңіз өзіңізді сондай сабырлы өте маңызды адам ретінде санап және жымиюды ерекше жағдайларға ғана қалып қойдырып жүрсеңіз депозитке салып ол әрине бәлкім дұрыс бәлкім дұрыс емес
ол өзіңіздің жеке шаруаңыз
алайда сол жымиюды бір ерекше жағдайларға қалдырмай күнделікті өмірімізде жиірек күлсек онда өзімізге де эгоисттік тұрғыдан және де альтруисттік тұрғыдан басқаларға да жақсы болады деп ойлаймын
енді оны өмірдің стиліне айналдыру үшін өз өзімізді көбірек жымиюға күштеуіміз қажет
оның ең оңай жолдарының бірі ол айнаның алдында тұрып күлу және жымию
оны біраз уақыт жаттығудан кейін ақырындап өміріңізге енгізе бастауға болады
сонымен қатар күнделікті өмірде өзіңіз танитын адамдарға күліп амандасу
ііі немесе көшеде танымасаңыз да жай бір өткен адамдарға егер де көзіңіз түйісіп қалған жағдайда онда жымиып жай ғана өтіп кетуге де болады
ііі бірақ та енді қоғамда қоршаған ортада сіз көп күле берсеңіз көп жымия берсеңіз адамдар басқалай да түсініп қалуы мүмкін
әсіресе қазақстанда
і сондықтан оның да өзінің белгілі бір нормасын сақтай отырып ііі жымию қажет шығар
мысалға мен күнделікті өмірде жеміс жидек және де ұсақ түйек нан шәй деген заттарды белгілі бір адамдардан күнделікті түрде аламын
і көп уақыттан кейін қазақстанға оралған кезде і ең алғаш рет мен ол кісілерге күліп амандасып барлығын сұрап сөйтіп алып жүрген кезде ол кісілер таңғалатын
қалайша күле бересің сенің өміріңде стресс жоқ па неге күлесің деген сияқты
алайда көбінесе менде бұлай болатын
мен шаршап келе жатамын бүкіл энергиям болмайды
бірақ та ойлаймын ол кісілер күні бойы сол жерде жұмыс істеп тұр күні бойы оларға неше түрлі адамдар келген шығар одан да мен оларға күліп қалдарының жақсы екендігін және де і ары қарай да бәрі жақсы болады деген сияқты күліп амандасайын деп шештім
және біраз уақыт солай істей бастадым
басында ол кісілерге біртүрлі болып көрінетін
олар күліп жауап бермейді жай тұра береді иә жақсы сен бір қызық қыз екенсің деген сияқты
алайда біраз уақыттан кейін бір екі айдан кейін мен алыстан келе жатсам олардың алыстан ақырындап маған күле бастағандығын ііі көре бастадым
және де мен оларға жақындағанда олар одан сайын күліп қалымды сұрап барлығы жақсы ма екендігін сұрай
ііі тіпті маған ііі скидка да жасайды

және де і бір күні біздің қоғамымыздағы әрбір адам өмірдің қандай ситуациясындағы қаншалықты қиын қыс сондай суық жаз сондай ыстық жаңбыр құйып жауып тұрса да
ііі жай ғана жымия салатын немесе ең құрыса өзінің жаман энергиясын өзінің ішінде сақтап сыртқа ешкімге теріс әсерін тигізбейтіндей ііі жағдайға жететін шығармыз деп үміттенемін
і сол бүгінге айтарым дегенім осы
көбірек жымиып жүрейік көбірек қуанайық және де сол арқылы өзімізді жақсартамыз және де қоғамымызды одан сайын гүлдендірейік
егер де осы идеямен келіссеңіз онда өміріңізде қолданыңыз және осы подкастпен достарыңызбен жақындарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын
сол арқылы күштірек боламыз

әдеттегідей егер вконтакте немесе веб браузерден тыңдап отырсаңыз дәл қазір аплстор мен плэймаркетке барып подкаст қосымшасын көшіріп оның ішінен тамаша жыл ды тауып жазылатын уақыт келген сияқты
сонымен қатар біз вконтакте инстаграм фейсбук барлық әлеуметтік желілерінде бармыз
жазылыңыз және де көбірек байланыста болайық
бірігіп бірге дамиық
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла